सुरक्षा उपाय सबसे पहिले सुरक्षा का ध्यान राखें। अगर दीवार में किसी प्रकार के धूल लेया गंदी हो तो मास्क पहने। और हाथों में दस्तावज भी पहन लें। छेद की तैयारी: दीवार के छेद को चारों ओर या के टूटे हुए हिस्से या ओर हुए से एक छोटी छेनी या हथौड़े से हटा दें। ताकि छेद का आकार ठीक से सममिलित हो जाए इस प्रकृति से पुरानी गंदगी और टूटे हुए टुकड़े भी हट जात हैं। फीलिंग सामग्री तैयार करें: छेद को भरने के लिए आपको पोर प्लास्टर या पुट्टी या ऑफिलर का इस्तेमाल करें। पुट्टी को छेद की गहराई और रंग के अनुसार तैयार कर लें। यदि छेद बहुत बड़ो है। <noise> तो प्लास्टर का मिश्रण उपयोग करे। फीलिंग: आप पुट्टी या प्लास्टर को एक स्पेचलोक फलक की मदद से भर दें। ध्यान रखें कि पुट्टी पूरी तरह से छेद में बद्ध जानी चाहिए।